Nare rani rchig laza, nah ra byá, byá láaz rnin do’ ra byá nál, ni raynii, raynii lo nis, do’ ra byá rëny nu’ vez zë’ga tiug ny. che-che tiug ni cuadrade bitchy ga, che xity, che curand, che btiwx xnia lony, cun do’ xob giny lany plat bïx, xob giny, xob giny bya rninu, ni rie do’ ra giny nga, giny ngyan lo nii, giny, chi rye do xtiash, stal zy xtiazh, mas tap zhtiash che lo, lo’ gay, gula shop zaginy, cun zasy tiop btiuxy, ta la’pani zhob giny bya, gula bxady nare, bzah na, bzah ngaz, <hesitation> zhiru nii, nu’ vez rdaw zanu zyt-bëdy lo zely nare’ rani nizh, ranini nizh rdawnu, xyru ni iza rny raba comid ra sencilly rninu, <hesitation> th-th <hesitation> cunya, cunya lo gyth rninu ra lo gity rëny, gula gity rëny nare’ gaty gyah gydawnu, bza gyá na, bza gyá gazy nu’ vez rac, ray gydawnu cun lim gy zy che lony, chi naaga ni gwen gydawnu lany, chi ni na’ maru sencilly, ni nix rdawza ni, rdawnu nez ree’.